וויין איז יא עפעס וואס ווי מער מ'צאלט אלץ בעסער איז די קוואלע- טעיט- אלץ בעסער איז- איז די וויין, <hesitation> רו- רוב מאל איז עס עלטערע וויין אדער וויין וואס איז געמישט מיט זייער טייערע וויין אדער טייערע טרויבן, בעסערע טרויבן וואס ס'- ס'מיינט אז די וויין איז בעסער און ס'האט אמת'דיג א אמת'ע רייכערע טעם.